Karazagna tanana efatra zô efa nipetrahako aby, de le tany nipetrahako voaloany an efatra ambiny folo taona, de tany nipetrahako faha roy ndreka a telo taona, de tany nipetrahako magnaraka ndrekany an efatra taona, de tany ipetrahako amzô a vô roy taona.